Pʉni ʉ cuando pʉn yʉmʉ hʉypa ʉ pʉn hʉy tzʉshi way tʉgay este yʉmʉ hʉypa tiene que pʉn hʉy este ca pʉn jeeŋ ʉ ca yʉmʉ ca ney pʉcʉjpapʉ tienes que hʉy musʉ tiy pʉcpa ʉ tiene quey musʉ tie este jalla hʉypa tie yʉmʉ hʉypa can tzʉshi e tiene que este cay hʉy jamʉjtzʉcʉ que que hʉy aŋitʉminpa responsabilidad tumʉ yʉji pues este mayormente campesinu jeeŋ ʉ ama de casa jeeŋ este ney pʉcʉjpa tienes que este hʉy jamʉjtzʉcʉ quey aŋitʉminpa responsabilidad tumʉ tiene que yucʉŋʉ tempranu tiene quey atendetzʉcʉ cay jalla tiene quey preparatzʉcʉ cay que hacer porque cay jalla nʉcspa cuyjʉ ca ca wa nʉjʉtʉʉ wan tzʉcʉ porque desde que nʉmpa que ʉd jalla hʉypaam que porque cap tʉgʉypaam eyab eyapʉjʉ hʉy cʉjʉ eyapʉ hʉy mandachʉcpa entonce tien que hʉy tzʉcʉ cay ubligacion tiene quey estimachʉcʉ cay jalla tiene quey valorachʉcʉ cay compañeru para que ca'sa jejcʉmaŋhʉyshucpa porque shi way tzʉcʉ ca'sa entonces yamʉ casu que hʉy hʉy jalla hʉyʉ cuando ya jalla hʉypa ʉ yʉmʉ hʉypa cap tʉgʉypa hʉy obligacionjʉ tantu ni jate tantu ni yʉmʉ Pues tiene quey cafey yumʉ tiene quey hʉy cʉshi tzʉcʉ tiene cay jalla minpa cuyjʉga tiene que hʉy musʉ que tiene que cap yʉte chepa hʉy tʉjʉpa minpa cay jabon cay pʉj cay que hacer ca cʉcinajʉ y cay ubligacion ni tantu pʉn y jate ya cap este tiene que musucʉ tiene quey tzamtzamnayshucʉ entre dos que wat cuando pʉn este como cuando pʉn neytumʉ pʉn tejia japa hʉy ubligacion y cap ca ubligacion cap este tiene que chiʉhʉmʉ porque ney tʉjʉhʉjpa y ca'sa cap pi jejcʉmaŋhʉyshucpa tiene quey chiwʉ cuenta que que pʉj cuandʉ nen pʉcʉjpa este te yʉmʉ y jate teji responsabilidad teji que hacer ca tʉkjʉ tantu ca cuyje entonces ca'sa pʉn jejcʉmaŋhʉypa cuando pʉn hʉy muspaam ʉ pʉn hʉy tʉjʉpaam ca yʉmʉ ni ca yʉmʉ este ca jate u ca jate ca yʉmʉ y pues para que ca'sa jejsucpa